<hesitation> Raha ohatry k'iah gn'andeha <hesitation> isaky ranomasy miarake ame botry misy lay da raha omaniko hoa da samb- sambrera be reny sambreragne pneu reny popoky zany gn'asiko rivotry satria raha sanatria ka lentiky ty sambo ty mba iny zany e mamonzy atena mipitiky amniny.